I kēia au hou, he mea nui ka ʻenehana i ka lehulehu. Akā no ke kanaka he mea nui ka ʻenehana i ka hoʻopili ʻana i nā kanaka i ʻō a i ʻaneʻi ma ka ʻāina holoʻokoʻa ma kēia honua holoʻokoʻa e hoʻopili mai.